Si gagnese a la luterìa büterìu d'part ün poch d'soldi per me fiöi e mia fìa e pöi viagerìu tüt ël temp. <hesitation> Amu viagé e vurìu vei tüti i pais dël mund